نقص من الحس من التالي، شنوا توا، هادي تاني مرة نبه عليك نقولك نقص من الحس، آنسة نحي الشيكلي من فمك، عاشودي صايب التليفون، اللي مازلت نشوفو يتكلم وإلا ي- يشد التليفون في يدو وإلا مش منتبه، باش نخرجو للإداره، باش نعطي إنذار، آخر مره نبه عليكم، نحب نكمل الجزء الثانيه في الساع باش نعملو طرف تمرين، عايش ولدي دور سكر الشباك من غادي.